Kua nacidii nonoi á ho kivii xhí ta kao di'a, adian xó a dadavii xó, ho o o. ta ngu ho o on tinomi yó tikangua, ti kayá, chika, nroko, nro i'on, nroko nrei, nroko tiyáta, nroko linko, xhikaxá, chika ha <hesitation> chikama, nró, dina kitijan ngu kiti nonoi, tivako, tivako kua, tivako kuan, tikachomi kirijan ngu nida navidii na kua yó.